Nnipa bebree a bɛtu kwane no nansa yi no yɛ adeɛ nka ɔnyɛ mmom deɛ. Nanso ɛsiane sɛ baabi a yɛwɔ nnipa bebree noaa hu no sɛ, neɛ nka ɛwɔ sɛ nka bɛnya ne wɔ abrabɔm bɛ nsa nka. Ahototɔ a ɛwɔ sɛ bɛnya no bɛ nsa nka. Adwumadene a da biaa bɛyɛ nso nea nka ɛsɛ sɛ bɛnya no bɛ nsa nka no nti no. Bɛɛhwehwɛ sɛ bɛ bɛtu atu akɔ baabi foforɔ a bɛgye di sɛ saa nneɛma yi a bɛ nsa nka no baabi bɛwɔ seesei aa no bɛ nsa bɛka. Nti wɔ kwane bi so ɔnyɛ. Firi sɛ ɔba saa ɔma nnipa a bɛwɔ kuro no so te. Nso sɛ ɛba no nnipa no a ɔno ɔɔtu kwane mmom fam dea nka noaa no no. Firi sɛɛ, wobɛtimi atena baabi wobɛyɛ adwumadene. Wobɛku wo ho ayɛ bibiaa. Nso nnipa anaa neɛ wɔɔyɛ adwuma ama no nhu mfasoɔ ɛwɔ so gye sɛ wafiri hɔ. Nanso sɛ <noise> wokɔ baabi foforɔ a ayɛ a baabi wakɔ no ayɛ a bɛhu wo so mfasoɔ. Na afei neɛ ɛwɔ sɛ wo nsa ka no bɛde ama wo.